والله عادي ممكن <hesitation> من باب التجربة آه أروح. لأن برده الاستمتاع مش لازم إن هو يبقى لما أوصل المريخ لكن أنا ممكن <hesitation> أبقى مستمتع جداً مع الناس اللي أنا رايح معاهم الرحلة دي، وده طبعاً يعني <hesitation> بيخلي الموضوع يستاهل أكتر. ف <hesitation> هأروح.